Haiwan yo paleca bahaya gena ge, manjanga, manjanga gena se ene yo loya ge, ngone dode ena paha ua, maha haiwan yo yeke foloi anggena rasi bilolo, bilolo anggena ena tagi ge yeke bahaya, ena se hoda mansia bolo baso mansia gahi yohu ma jalabe ge, ena yo tagi aku rewa ma